सड़क यात्रा की योजना बनान का खातिर: गंतव्य और रास्ते की योजना बनाए चेन्दी। यात्रा के लिए गाड़ी चेक करें और पेट्रोल भरवाएं चेंदू। आवश्यक सामान, खाने-पीने की चीज़ें और ड्राइविंग दस्तावेज़ साथ रख्या चेन्दान। रुकने के लिए होटल या रेस्ट स्टॉप्स चेक करया चेन्दन। यात्रा के दौरान ट्रैफिक और मौसम की जानकारी जरूर लींनी चेन्दी।